Raha hamafa poussière amina salon zany zaho: de malaka alongany zaho a chiffon ,de raha ohatra ka hoe poussière hoe afakafaka arahany izy an de bombogniko fogna alongany izy hiala, de rehefa tegna tsy afakanay igny izy de chiffon lemako rano a de faopaohiko de igny izy vao igny <hesitation> afantarako ananjy afahako mangala ananjy akeo.